Aiem ñishetaique ra ca ialqa napaxaguen qataq huo'o ca onaxai lo'onatac era ra ñiteshaique

Huoo che ayem da yayamaqchichiguiñe da ñitonaxaq nache saishet da tatapihue ca ahuem

Qomye aiem lta'araic ra ñaquitaxac na nactrauo vi'iye cha'aye anaqta na qalota ona onatacpi